Mmm pus ho o on. kini kua fruta na nono a hu ho o on. chikama yo'o, ta ngu nró'o yó, ta hu ti nomi yó, ta ngu ho o on. sandia yó, ta hu ho o on. <hesitation> ta ngu ho o on. chikama yó, tá hu chika yó, ta hu nroko nrei, nroko tiyatá yó, ta hu ho o on. ta hu uva yó, koa kini no ná. navidii tan hó.